<noise> dam, dam xc̲h̲aꞌ giaꞌl yu or nap xkëꞌ man knu c̲h̲edz ngut xkëꞌ man knu c̲h̲edz. Mx̱iꞌdz, mx̱iꞌdzna xc̲h̲aꞌka iaꞌl c̲h̲ow ic̲h̲ë xifrutama c̲h̲ow sia c̲h̲ow mx̱idz. Ndzis xkakga nak c̲h̲ow sia c̲h̲ow ic̲h̲ë pchoꞌx chen minn dele ba c̲h̲ap minn dën. Miasna xc̲h̲aꞌka c̲h̲ow giaꞌl chow ngid c̲h̲ow. Tlokomistle man knu lëꞌkga xc̲h̲aꞌ c̲h̲ow ngid, c̲h̲ow man knu ngid sia man knu c̲h̲uꞌnn daño. <noise>